Eshiklarga o’rnatilgan zamok eshikni yopish yoki ochish vazifasini bajaradi. Uning ichiga kirganda kilit shaklidagi uskuna ochishini yoki yopilishini taminlaydi. Shu orqali eshik ochiladi yoki yopiladi.